I think my thoughts aboot AI are a bittie mixed. I dinna ken if it’s going to be a good thing or a bad thing. Eh, I work at a university so fae that perspective it’s a bittie concerning fann you see students getting themselves in a bit of a rid up by- ken no citing things properly or- or citing things that dinna even exist, or you can see that there’s just a basic level of understanding that’s coming across in some written assignments that might be coming fae AI. It’s- it’s- it’s hard to tell sometimes. Eh, I think it needs a rethinking of the way that we assess folk in higher education contexts. I think beyond education, there’s definitely- there’s a lot to be gained fae AI I think. Eh, I ken somebody that works at the hospital and they were speaking aboot how eh AI is being used potentially to spot, eh like cancer in scans and stuff like that, and how it can actually be a bittie mair eh, no reliable, but mair accurate and it can process things quicker than- than humans can. So I think in- in terms of that kind of thing, there’s maybe, you know, a lot of- a lot of good that can come fae A- fae- fae- AI usage. I also think that we probably shouldnae be too feart of it. Eh, it’s going to happen, whether we want it to or nich- or- or no. Eh, but it is going to happen. I dinna think you can put the genie back in the bottle noo. Eh, so I think it’s coming and we just need to try and work oot ways to promote ethical usage of AI, so that folk, eh, ken fitt they’re doing with it, and it get’s used responsibly. There’s obviously a bit of concerns about jobs and so on. You see like, eh, in the news just last week the government were speaking about using AI for streamlining processes and stuff like this. Eh, but hopefully we can use it to be mair efficient and cleverer about the way that we do stuff. And maybe that’ll free up us to do things that are mair interesting, instead of the boring things that AI can maybe take off our hands.

So I bide oot in the countryside and eh I really like the fact that it’s quiet and you, you can play your music as loud as you like and naebody- naebody comes roond and gets you into trouble or complains to the cooncil aboot you. Eh, I like nae haeing nosy neighbours. I ken fann I was younger I bed in a toon and the folk that bed across the road, oh god, they ken athing that was going on in that street. Eh so, we dinnae hae that oot in the countryside, it’s just us on our own. We hae got neighbours but they’re pretty far awa, they’re no like hard up to our hoose. Eh so we’ve got plenty of space to do fitt we like. So I like that about biding in the countryside. I like that, eh- we just got a new dog recently, I like that we can ging oot for walks eh in the- the countryside, it’s- it’s kind of there’s plenty to see, it’s bonnie, it’s no the sort of concrete junk- jungle of biding in the city. There’s plenty of nice scenery to look at. So, I like that aboot it, I like the- the quietness, I like the- the scenery. Eh, in terms of fitt I dinna like about farr I bide. It’s a bit of a hassle to get hame fae a night oot, if you’re oot at the pub or oot with your pals. Eh there’s a bus once every hour, but even if you get the bus, you get off the bus and it’s pitch dark and it’s like a mile walk up a road with no pavement, our hoose. So, it’s no exactly a good end to a night oot. Eh so I tend- hae to bide at my mam and dad’s, ‘cause they bide, eh, in a- in a- in a toon, no- no- no oot in the countryside. So that’s one of the no handy aspects aboot it. Biding in the country is- it’s- it’s- it’s quite hard t- if you dinna hae a car or if you’ve been drinking and you cannae drive a car it’s quite hard to get hame. In terms of the region, I really like farr I bide. I bide in the North-East of Scotland, it’s- it’s farr I’m fae, I feel really connected to it. Eh it is a bit of a pain though because we feel a bittie oot of the way, no as bad as if we bed in Shetland or Orkney. I dinna ken how they must feel, it must be hellish up there in terms of remoteness. But, even in the North-East, ken we dinna get the really good bands coming up here for concerts, they all just ging to the central belt. And also holidays, like the direct flight options fae Aberdeen are pretty dire. So if you want to go on holiday you end up haeing to fly fae Edinburgh or Glasgow which means that at the start of your holiday and at the end of your holiday you’ve got this three and a half hour, three hour fittever drive, eh, afore you can even get started or afore you can get hame. So, that’s a bit of a pain sometimes.

Oh god, this is a difficult question, eh ‘cause I suppose I like different cities for different things. Eh, I’m lucky enough that I’ve been quite a lot of different places. I’m a big fan of Italy but if I was to bide in Italy or ging to Italy, it’s no really the big cities I suppose that I’d be going to, it’d be mair the countryside and sort of rural Tuscany and stuff. In terms of the city I’ve probably been to the maist, it’s probably London, because I like that you can ging to London and there’s aieways something different on. It doesnae matter that you’ve been there ten times afore, a’ the museums’ll hae a different exhibition on there’ll be different theatre shows on, athing’s aieways changing so, it’s a city that you can never really get bored of ‘cause it’s aieways different. So, I’m a big fan of London, and I just- I really like the history of it, I like the vibe, I like the culture. Eh and being fae Scotland I always say, we need to ging doon to London to see farr a’ the money’s being spent every noo and again. Eh in terms of beauty though, I’ve been to a lot of cities across the world and I aieways come back to Edinburgh as just being absolutely stunning. I wish I could be like the tourists in Edinburgh, fa are- ken they’re sort of seeing Edinburgh for the first time. I think being Scottish, you’ve been to Edinburgh since you were a bairn and you’ve been there heaps of different times and ken, I’d love to see it for the first time- I’d love to see it for the first time again, because I dinna think you appreciate it fann you’re a kid. Eh but it’s just- it’s just an amazing city, the architecture is just absolutely stunning. Eh and it’s such a- such a special place. In terms of international cities that I’ve been to that I’ve felt were liveable, I think Amsterdam is probably one of those cities farr I’ve felt like oh I could actually bide here. It feels like quite a liveable city. I was also recently in San Francisco in the US and that is an amazing city, like- like it’s absolutely stunning. The location of it and a’ the hills, I wouldnae like to walk up and doon those hills everyday right enough. Eh but yeah, it’s just beautiful and every hoose is different, they’re a’ painted different colours, different architecture. I was just absolutely amazed by San Francisco. But I’m no sure if I would want to bide there ‘cause I dinna ken how safe I’d feel. I dinna think I’d ever feel safe in a country that’s got as many guns as America does. Eh but aye it was certainly a- a really special place. So, I think I’ve got just one favourite city in the world, there’s lots of different places that I’ve enjoyed, but you’ll like them for different reasons.

Aw there’s so many toys that come to mind. Eh ain of the ains that I mind the maist- I’m no even sure if it was my toy, I think it was maybe my wee brother’s toy, but it was Stretch Armstrong. Eh if you mind of Stretch Armstrong it was this plasticine mannie. I dinna ken fitt he was made o- he was like rubber. And he was filled with floury, white mixture, I dinna ken fitt it was, but he was really stretchy. And you could take ain of his arms and you could- I would stand at one end of the lobby, my brother would stand at the other end of the lobby- and my mum and dad bed in a bungalow so it was a big lang lobby- and we would stretch him out, stretch him out, stretch him out until he was just about the whole length of the lobby- or probably no, that’s probably me exaggerating, maybe my childhood memories <laughs> I’m being a bittie nostalgic. But we would stretch him oot really lang, and he would spring back into shape eventually. But I mind ain day we stretched him ower much and he exploded, and there was this horrible like white, sticky stuff that came oot of him and it went a’ over the lobby and my mam wasnae awfu’ pleased. Eh, but aye, I mind we haed a lot of hours of fun with Stretch Armstrong. Eh I think the other toys that I mind the maist were probably toys that werenae even mine. You mind the maist the toys you wanted, and you never got. So I mind every Christmas we used to get the Argos catalogue oot and we used to try and cut oot the things that we were needing fae Santa Claus. Eh and stuff that never- stuff that never came. I aieways wanted the- ah fitt was he ca’d? Eh, he was like a snowman. Sno- cannae even mind what he was ca’d noo, but he was like a snowman that would mak Slush Puppies. It would mak like iced drinks. Mis- Mister Frosty, that’s what he was ca’d, Mister Frosty. I aieways wanted Mister Frosty but my mam said it would just be a sotter and we werenae getting it. Eh but I mind the quines next door, they had it, so we used to go roond and play with it at their hoose. And they also had this ace game, once we were teenagers- or no even teenagers, maybe like ten or eleven. Eh it was this total nineties game ca’d Dream Phone. Eh it was like a board game and it came with a phone, and this was a phone afore abody had phones. And you would use the phone and it would phone up different boys and then you had to guess fa was fa’s boyfriend, or- I cannae mind. But it was a- a silly game for quines, and it was a bittie- a’- a’ the loons looked like they were oot of Saved by the Bell or something like that. But aye, I mind- I probably mind best the- the toys that other folk had, that I coveted and didnae get.

This is a difficult ain ‘cause I absolutely love holidays, like I just live for holidays. I think that’s one of the only reasons that- that- that I work, is so that I can afford to ging on holidays. So, I’m really lucky that I’ve been lots of really cool places. Eh, best holiday ever, let’s hae a think. I recent- a few years ago we went to Italy. And we’d been to Italy quite a few times afore, but this time we rented a car, and we bed in a few different places, a few different hotels and sort off potted it oot. And I think that was a really good- a really good holiday, we saw lots of places. Like I dinna think you can beat Italy for food, like pizzas and pasta and athing, it’s so fine, a’ the ice cream. Eh and I think compared to previous holidays, farr we’d been in like France, Italy, Spain, and so on, eh, it was the first time we’d rented a car abroad. And it maks a big difference in terms of the amount of stuff that you can see, but it also makes a big difference in terms of the air-conditioning <laughs> because if you’re going about in public transport and athing on the continent, it’s pretty hot. Whereas if you’ve got your own car, you can jump oot, ging and see something, jump back in, whack on the aircon and it sort of cools you doon a bittie. It stops you getting so hot and bothered, eh stops you getting a’ knackered with the heat. So I think that’s been a- a good improvement to our holidays recently. We’ve done- we’ve done the same thing in the sooth of France, eh a couple of years ago, that was a really good holiday actually, south of France it’s like amazing scenery, heaps of roman architecture and so on, and again we had the car, so that was a really good- a really good hoiday. We’ve also sort of got into cruising a wee bit in the last few years, which eh, usually I’d associated mair with older folk and my parents’ generation. But, I actually really really enjoyed it, because you just waken up in a new place every day, eh, the food maybe gets a bittie samey, the food’s no quite as good on a cruise. Eh, but aye, the amount of places that you can pack in seeing in a couple of weeks, and ken managing to go to heaps of different countries in the space of a couple of weeks, it’s a- it’s a pretty good way to see the world.

I think probably the best gig I’ve ever been to was ain that I wasn’t expecting to be the best gig I’ve ever been to. Eh, I’ve been to see heaps of bands. I’ve been to festivals, been to T in the park fann I was younger, which was a bit of an experience, like up to my knees in dubs. Eh, I dinna think I would go back to a festival. I think I’m definitely- definitely too old to be going to festivals noo. Eh, I’d need to bide in one of those fancy wigwam things, farr it’s a bittie mair, eh- fitt do they ca’ it? Glamping. I’d have to go glamping nooadays. Eh so I’ve been to see a lot of bands, but aye the ain that I wasn’t expecting to be as good as it was, was The Prodigy. So we went to see them, and it was just a couple of years afore the lead singer died actually. I ken they’re still touring but obviously they dinna hae the same lead singer onymair. Eh but my other half, he was really into them and he wanted to go and see them, so I went along and thought “ah okay, we’ll go and see fitt they’re like” So it was Prodigy, and they were being supported by Public Enemy which was really random. But Public Enemy were really cool, I kent aboot them obviously, and then Prodigy, I kent heaps of their tunes but I- fitt- fitt a show they put on. It was at Aberdeen, eh the old exhibition centre and aye they just aboot took the roof of the place, it was an amazing amazing gig. And then recently we went to see Bring Me The- eh Bring Me The Horizon, eh at the OVO Hydro- the OVO Hydro in Glasgow. And again that was ain farr it was mair my other half’s taste in music, but they put on an amazing show and the graphics were absolutely stunning. Eh so that’s definitely a band that I would ging back and see again, if they were ever on tour, ‘cause it was a- it was a really good concert and no just the music. And I actually kent mair of their tunes than I thought I did. I thought I only kent a few of their tunes but then the mair they played I thought “oh aye I’ve-I’ve heard that on the radio afore”. Eh so, I kent mair than I thought I did and yeah just the whole experience, the- the- the sound of the band and just the- the show that they put on and the graphics were oot of this world. So, that’s probably the best thing I’ve been to in the last couple of years onyway.

I like to spend money on going places, eh I think it’s probably the reason that I’m never ever going to be rich, is that I just spend a’ my money on holidays. Eh yeah, but you cannae take it with you so <laughs> might as well get it spent. Eh I also probably spend far too much money on Amazon, I seem to just constantly be buying stuff fae Amazon, probably stuff that I dinna actually need. And my new obsession recently has been Vinted, which I dinna think is too bad ‘cause- well depends, if you think you’re saving money because you’re getting the claes for cheaper or they’re claes that you wouldnae have been buying onyway, so in which case it’s maybe costing me mair money. I’m no sure, but aye Vinted’s pretty cool and the mair stuff you buy, the mair it shows you kind of claes that you’d like to- you’d like to hae, which is a bittie dangerous. The algorithms are definitely, they’ve got me in a chokehold, I think. So yeah, I probably, I probably spend quite a bit of money on Vinted. But definitely my biggest expenditure is- is holidays and going places. Eh, I would like to try and save mair money. I bought a new car a couple of years ago and I’ve just finished paying that off, so now that I’ve got that cleared off the slate, I’ve- I think I’m going to try and start saving some money. So, I’ve looked into- I’ve put some money this month into premium bonds. I mind my grannie aieways had- she was really savvy with money- my grannie aieways had money in premium bonds. She said, “oh if you want to save money put them in premium bonds, ‘cause you dinna get a’ the interest these days, so you might as well hae them in premium bonds and then you’ve got a- a chance to win something.” So eh, that’s my plan going forward. I’m going to try and, eh, try and invest- try and invest some money in premium bonds and you never ken, maybe I’ll strike it lucky and win- win the big jackpot. Probably no, but at least it’s money that’s sitting there in savings onyway, because if it was in a bank account, I’d probably get like two pounds interest a year, so it's hardly worth it. So, fingers crossed.

In terms of my biggest fear for the future I suppose- so I dinna hae kids, and I dinna want to hae kids. I’ve never been particularly maternal, eh and I’ve never really imagined mysel with kids, and I feel like it would be, just, too much. I dinna think I could deal with my life as it is and also hae kids, just- you’d hae to really want it I think and I- I dinna really want it so, eh, there’s no- there’s no point in doing it. Eh but I suppose I div look at my- my grannie and I look at my- my mum and dad even, and I think about the amount of stuff that I do for my grannie, in terms of looking after her. And I think aboot my mum and dad and like a’ the admin that I do for them. I’m definitely the family admin. Eh, and I wonder fann I’m that age fa’s going to be there to help me with that kind of stuff? But, I suppose that there’ll be- so my thinking is, is by the time I’m old, if I’m lucky to get that far, there’ll be plenty of folk that are in the same boat, because less and less women are haeing kids nooadays, compared to previous generations farr it was just expected of you. And I’ve got plenty of pals that dinna hae kids, so maybe fann we’re older we’ll a’ just- we’ll- we’ll join the-gither in some sort of a commune and hae fun and get some young carers in to look after us. Eh my brother and his wife, they’ve also just had a- they’ve just had a wee quine. So, I’m a- I’m an auntie. So, I’m hoping if I spoil her, then fann she’s older, she’ll- she’ll- she’ll look after me maybe, if I’m- if I’m lucky.

I think I was really lucky growing up, ‘cause I had a really good mam and dad. Eh, we didnae hae a lot of money. Eh we werenae- we werenae poor though, but we certainly werenae rich. Eh my dad [inc] worked [inc] in a garage. So, he would start at seven in the morning and be hame at five o’clock at night, sometimes seven o’clock at night depending on the day of the week. And he also did call outs for, eh, like recovery truck services, folk that had had accidents. So eh, eh, my dad worked really hard. My mam worked fann I was wee, but she stopped working fann I was four, fann my brother was born. Eh, but aye, just really really good parents, they took us lots of places. We were aieways busy at the weekends, we would ging to different places, go and see different things, visit- visit pals, visit family. Eh we didnae hae a lot of money to ging and do- like I aieways wanted to go to Disneyland or fittever, eh we didnae do that kind of stuff, but we always made our own fun. We used to ging to- always wind my mam and dad up, we used to say “fitt kind of, fitt kind of fun was that we used to hae?”. Eh, dad used to like taking us to caravan showrooms where we’d go and look at a’ these different caravans that we couldnae afford, or we’d go to car showrooms and look at cars that we couldnae afford. And if there was new hooses being built in the toon, we would ging and hae a tour of the showhoose, even with no intention of buying it. Eh, but aye, entertaining enough. Eh, we used to ging swimming every weekend, eh we used to ging to castles, ging on walks, ging on bike rides, just lots of fun stuff. Eh I think w- I was really lucky that my parents were both really like present in, eh, my childhood. I ken lots of pal’s farr there dad was doon the pub every weekend, or doon the pub every night after work, eh farras my dad never did that kind of stuff. Eh if he wasnae working then he was with us, and he was doing stuff with us. Eh and the same way with my mum, so I think we were really really lucky in that respect.

Well, if you’d asked me this ten year ago I’d have always said a big night oot on the toon or fittever, but nooadays ‘cause I’m getting older I think that’s less and less my idea of fun. Basically, my ideal party or celebration is something that doesnae involve wearing high heels, because they’re just miserable. Eh probably my ideal party would just be at somebody’s hoose nooadays. Somebody’s hoose, eh fine and comfy, you’ve got your own drink that doesnae cost a fortune, eh you dinna hae to deal with all they drunk folk coming up to you in the pub and speaking nonsense to you, eh you’re with your own pals. Eh yeah, that’s probably my ideal party. I’ve never really had a party party, ken like some folk for their eighteenth or their twenty-first or thirtieth or fittever, they have a big party in a function hall. I’ve never done that kind of partying ‘cause I’ve- I think I would aieways be feart that nobody would come, or I wouldnae hae enough pals or I wouldnae ken enough folk to hae a decent sized party, so I’ve never had that kind of party. But yeah, I probably prefer something low-key, with folk that I like, eh folk that I feel comfortable with, and eh yeah, we can just mak our own fun.